تبي تنشئ حساب بريدي إلكتروني؟ تختار جيميل أو ياهو، تزور الموقع، تنشأ-تفتح على موقع المزود، وتضغط على إنشاء حساب. التسجيل إنك تعبي البيانات المطلوبة مثل الاسم وتاريخ الميلاد. وبعدين، تحط اسم-اسم المستخدم وكلمة مرور قوية (باسوورد قوي مليان رموز وحروف). تتأكد إنه الحساب عن طريق رسالة نصية أو البريد الإلكتروني.